لو يقولون ليي اروح المريخ وكل رحلة طولها اع- سنة أني بختار أروح، لويش؟ لأن اذا كان- اذا كانت الرحلة طولها سنة بقدر اسوي واجد أشياء وأني في سفينة الفضاء. وأقدر ارسم وما يقولون ليي اني اشتغل في الشغل، بيكون عندي واجد وقت فراغ وأرتاح يعني من الأشغال.